בְּכּול תַּכִּיד כּנְצַנּ בְּלִי הַשִּׁעְר בַּאקִי מְהִם בְּזַבַּא פִי הַעַصְר הַחָדִית, כִּיַּא כִּיּתְבַדֵּל כּול שִׁי, הַשִּׁעְר כִּיַּבְקִי הוּא הַלּוּגַ'ה לִי כִּתְעַבֵּר עַל הַמְּשַאעֵר הַעָמִיקָה וְהַאֻפְכָּאר הַמֻּעֻקָּדָה לִי מַתְקַדַּרש תּוֹסַלְהּוּם הַקְּלִימוּת הַעָדִית, הוּא מִרְאָה לַוַאקְע, כִּיַּעְטִינָא פּוּרְסָה נְתַאֲמְּלוּ וְנַחְסוּ וְהַדָּא שִׁי כּנְבְקָאוּ מְחְתַאַחִין לִי הוּ דִיּמָה פִי זְמַאן הַסְּרְעָה דִיַּאלְנָא.